Ny ilaiva ny savony e, ha nala ny loto eo ee! hanala ny oto malakilaky amin'ny akanjo hanala ny microba amin'ny akanjo, hanala ny fofopofy amin'ny akanjo igny